Aa ntuku ekwa yaambagia na guukira ruukiri mathaa jaa thakumi naijiri aa nkamba ngachokeria Murungu nkatho nontu kwithirwa ugiukira ontuka tiuntu bubuuthu ni untuubati gichokeria Murungu nkatho naa ntuku ee ntuku eekwa niambagia bweiga riria ndachokeria Murungu nkatho ndira ndira mantu jamaingi jaria ndinajo na jaria mbati guchokeria Murungu nkaatho buumwe ii mwanookwa na achiari baakwa aa ndathiria maromba mpambaa kuthamba ngachooka ii ndii muthomi impendete kuhuma mono ndira mauku jang’aroraa nyumba jaria nthomaa ee nainguraa mauku aa nkathoma yuku rimwe aa ngachokaa mwanookwa ookiva nkaamu rugira chai akaathamba nkamba rikamuritara kurumba nontu oo onjeiraa mwana agakuraa ra maromba ii bwega nontu nyani nkurite na maromba naa mwanaa aaka akaria biria ndemurugira eendete mugate na chai uuni mbendete chai itina sufuria naa na iu ii guchienderaa aa ntiendete sukari mono. Aa n nkamurugiraa aa nkara oo uria irugagwa nn agachooka ageeta guchetha naachore bawe uuni ngatigwa nkwathithia ngugi chia nyomba nkathambia into nkathambia nyomba aa nkaure nguu enthira kwinachio mathaa mathaa jaakinga uu ja thaiinya thaithano ngeeta mwana agachoka nyomba akamba akathoma oontu iirya tukiugaa mwana aachethe naabati nyaathume aa inya kethira cukuru ichiingi aabati aathome inyeethaa rimwe kana mathaa jairi aachoka ageeta agechetha nii ngatigwa nkamurugira nkamurugira into bia thaa mugwanja aa nkamwita akeeja akaria tugakarekara mpendaa mwana aamana nao ithaa rimwe kana mathaa jairi muthonya bagachokaa tukamama twinthe ndookira thaa kenda kana thaa kenda na nobo ngachithuranira uuni ngeetaa ngugine nkamutiga nyomba ee aa iindi neethaira eena muntu mwarochia bagakara mwarochia aa mbatigaa uni ngeta ngugine ngugiekwa ntonyaa thaa kenda na nusu aa tu mpambaa nkaajukia ntoryaa thaa kenda na nusu aa tu mpambaa nkaajukia esabu nga isabu ria utuku buu bwathira. Aa nkaathambia nkathambia ikombe nkathambia nkathambia ntii ngachoka nkabanga iiti rriu igweetera customer beeja aah ntuku ekwa igeeta nkaabeenderia nkaabenderia kethira kwi bia kuria bakaaneenkerua aa indi imbitaa gutwikiria mwana thaa thaa ithatune au nauni mpingaa ngugi thaa kenda rukiri aa ndainga ngugi mbitaa nkathamba nkamaana ngetera ngetera ntukuiu iingi naa ntuku iria nti ngugire mbitaa gwikia mwanokwa ku kuriunga imwikagia antu akaria nao twirio tutwega imbitaa kumugurira tuguu aa untu bumwe mu muturire jwakwa jwi jwi kimwanokwa mono uu iiwee ciu iiwe gintu kia mbere mono muturirene jwakwa naa imbithiritwe nkienda gutwika muchiari umwega ontu oo mwana na naabati muchiari urio uriokumumenyeera urio akutegeeraa mwanoria agakara. Na i inkugwirua ngugi iu ngwitaa niithiritwe iinderera mwanou okwa bwega ee ntuku ekua tika ithaire irei mono noo kuthithia mantu jaria tuthithagia oo ntuku oo ntuku mathenya na ririra tunti ngugine kenthira ii ntuku ijiri kana ithatu mbitaa kwa juju okwa itwitaa muundene itwitaa itwitaa kuuna nkuu eeii itwitaa kuriungira achone baba juuju okwa naa riria juju okwa utikwigua bwega ii itumumenyaira aa nontu uria turereri ubati umenyere achiari baaku kena uria eethiritwe eekunona naa ukaamwathikiraa naa itwitaa ai akui na mwanokwa noo noontu bwaa kwithirwa oo muntu nendaaa kwithirwa eena muntu ee akui nawe